<noise> Fomba fiasa ny komy lafa mibango volo. Alà komy iny, iny zany andamina volo iny pasopasohy amy komy iny, <noise> lafa vita pasy amy komy iny volo iny, lafa milamy, alà amizay, misy taly zay any afehy azy manafara any. La ampelasoa gn'ampela amizay.